شوف، عشان تعتذر بشكل صحيح لازم تكون جاد، واختار اللحظة المناسبة وتحدث مع هالشخص وجه لوجه إذا هالشي ممكن عاد جل له "أنا آسف" بوضوح، وحدد له السبب اللي خلاك تعتذر، أظهر له إنك فعلاً نادم، واطلب منه فرصة ثانية. هالطريقة حتخلي الاعتذار مؤثر ومجبول.